וויזוי א גלעקל קען מאכן א- לאזט ארויס א קול איז אז ס'איז דא אזויווי א אזא האלטער וואס ס'שטעקט זיך ארויס אזא- פון אינעווייניג ליגט א אזויווי ס'הענגט אזויווי א אייזענע אזויווי באלי און ווען מ'שאקלט עס האקט זיך עס אריין אין די ווענט און ס'מאכט א קול.